mi̱n mi̱la yi̱ ki̱tule yi̱nang yi̱nang dine yi ki̱tule nan fino mi̱n we min gi̱gang mi̱n man nagange yinu we fiko, mi̱n nwe tamang yi ki̱tuleyu dine do na yu Kwama a ni mi̱n ma nagang ki̱n ne yinu a yiko ka wuleni we di swankuten ka fwadu chi ki̱n a ma ki̱ ni̱n yiko wu ka nikine. yin ti̱n we chi ayo yi kịtule a lim miye dine di̱ mi̱ fwadu a lim mi yi̱nag yi̱nang, yinu ni miya bwesimu mi̱n du we kabi miyaki to ng ti ne lo ti ni miya no mudo kenu fwa yi ki̱tule. yinu tin, yi ki̱tule chi a yo mi̱ mi̱la yi ki̱tule tu dine mwa fwa chi ti lairi kin, ka ti̱kanchi wu ta lai rungko we nge mwa fadi kin yi ki̱tule mwa layi rungko ka ti̱kanchi ti̱ ta fwadu wu wukani a nwe nweduwe mwa fwadu ki̱ni yi ki̱tule dine du ken laimin yinu tin, we yi ki̱tulen nubu nabwen nabwen a yabu da kan ka fwadan dine yiko, ni̱ miya chi mindu ke kawule niye a yin yi ki̱tule dine nan yi kwama a nini̱n ne yinu yinu tin mo mi̱ mila yi ki̱tuletu dinedu a yo yi we way nabwen nabwen mi̱ miya chitu nabwen we mure we yi ki̱tule a la ti ki̱dan min na fiya kigang we yi ki̱tule. yini tin mi̱ ma cha chabtu we we yi ki̱tule yi̱nang kan a dakanang. we biyilimu, yi ki̱tule chi miyaku. yinu mi̱ yalu ka wule niye wu a ka naba ki̱tule a nan miya yi ki̱tule a fun tu bwi, a swe a miya yi kutule yi̱nanag kan dakan nan yi̱nang kan ma fwan ka mu miya mu mwe yi ki̱tule, mwa lai chi kin mwa fwa yi kutule kin, yi kutule a lim yi̱nang yi̱nang nachi a yo yi kutule mi̱ mila yi kutule yinang kan a dakane. yinu tin mu yal nidu ki̱nin kwan ku kutule, ka wule niye a swe a miya yi kutule yinang kan a dakanan dinedu we fanti dang dang ng ng tama ng nwe we, kwe wuka fi, wu nubu a mwata nubu a dibel a ware yinu tin nubu a yiko ka wure niye a fwa yiko dinedu wuka ni a yabu a fwabu yiko, a yo nubu a mwatu a bi. a mwatu duru a yo a bwanu yinu bi̱kamu ale di̱bulu a ta ware a yi̱kang. nanchi a yo yi mo wu kwama a ni̱nne a lim fwaku yinu mu lai chi yene tin, mi̱yidu me ka wule ni a swe ki̱nin kiyola we fwa ku yi kutule ng selibu ng ti bwesibu ng ti natubu ki̱nin kwa, kutule ni kun ni titiye ng ke ni fwa yi kutule dine nan yiwu Kwama a nini̱ne yinu ti̱n yina ka ma tuma fwa ng, ka mwa mwan soto da we we kudu bwesumu ng ti selubu we lo bi̱ri a- a fwa bu yi ki̱tule mwa yadu ne ng ti ki̱nin te ng ka kutule a ya mwa kudu mwi kano do biri a fwabu yi kutule yi̱nang kan a dakanan. ka mwan yamu fwa chi min yam ki̱nin yi kutule nge, ki̱ ninedu ki̱nin ka yi biri di̱kilinu a ya a dakabu kutulenu na kadu yiko wu ne nan fwa yi kutule nu kwama nininne a dakabu mwun ka ka kabi bakan bi mwa yi kutule nuwa da kabe nun naba kutule Kwama yong ko wu yi nan wu ka nimune mwa ka kabe wuka ne niye a dakabu yiko nan chi a yo ni ma diyalu ki̱nin dukan kutulewu nikun ni titiye ng ti ba ki̱tibu ng ti ba lobirimu ng ti ba lonu dine wukayo bi̱ba lobirimu a la ti ba lomu ki̱nin fwaku yi kutulenu a ya mi yalu kinin dukan ki̱nin ker dudun nubu a lobirimu, ti ya bwesinchi, ti miya chi yi kutule dinedu ka na wulabanu bane wulane, ka ti̱kanchi ka fwede ka nubu ka nga keme mwa yi bwe mwi ko a ma chi ti̱ttu aya bwe ka a yimbe ane kan ka wuline dawe aya ka bwe a yime ka wule du ka mwa yidu ko a ma chi ti̱ttu yinge, bwe ka madu aya ka a bwe a miyabe ka naye mo a miya be, ne ka yin ti ti̱ttu we chi ni̱n ni fwadu tuttu nan chi ayo yi kutule a da. ka wule niye ka ka miyado yi̱nang ka fwadu. miyalu ki̱nin dukan selibu natubu ti ki̱ning kwatabu yi̱nang wa kutubu niyimubu ti miya bwesimu mi̱n yi kutule ng kan ka fwadu yinu ke na lai chi a dakangu ka na laiyu laye kana fwa ti̱kan chi ti lairi ye ka na fwa na lai bi̱kam nubu ka na ma ti̱kanchi wu wukani ane yinde nan chi a yo Kwama a nini yi kutule dinedu ke ni fwa yemu ki̱n ke ni laini kin Kwama a ninine ng ke ko Kwama a kasabe kwama a ke dur kwama a nini yiwu dine kawule niye ke nu yi ka wule yi ke a fwa yemu ki̱nin yi ka ni chiye a dakan mun mwa rikadu ki̱nin yi kutule yi̱nang kan a dakanang dine Kwama nan ni a ninne a ya a dakabu mun mwa rikadu ki̱nin yi wukane niye, dine ka mun ya mu rikadi ki̱nin yi wuka ne niye ye mwa kilade, kono ng yika timchi kono bwa binchine kano mun kabe kono mwan mwe nan wureniye a ka ka chi tu kusi a ya ka mun fwa yimo mun nwe yimo mu fwa di kin ka a ya mu mwalti̱be mwa rikadu ki̱nin yimo yi̱nang kandakaa nubu a yindu a niwu bwe kutule ka ka niwu na kutule ka bubu bwesim kutuleme yinu nubu ka yindu ko a bubu kutule aya ka na mebe, kwan miyaki̱mwa fwada ka mwa fadufwange ka mwa miyadu miyane mi̱ dang yinang yi bati̱le ka ku kwudu, ka ku fwadu, ki̱ kirtunu ki̱re. ka ku fwadu yi biri ki̱ kirti̱nu kere a ya ka chi ti̱kusi dine ti̱ttu ng ke yi wu kwama a ninne ng ke yimo. mu mun kaka kabe bukan nube miyal ki̱nin dukan kutule ni kabu kabi yini ini nubu we dine ka ti̱ttile chi ti̱ Kwama a kera we ti̱ttinitutu a kerang a ni kanan wule nubu ye wuchi yi a ni ka bule nube chi chi ka maditu a nika bi̱le nubuye bichi tim, a nika bile nubuye kaki̱tile chiye nan chi a yu yi kutule a lim yi̱nang yi̱nang dine di̱ a keran ka wule nubu ki̱nin wuchi yi ti wuchi da yini ti ki̱nin chi ka ma ditu na chi ayo yi kutule a dakang ka wuleniye ka kunu ka titiye ka mwan naba kutuleye mwa tidu mwa miyadu yinu mwa fwadu mwa mwaltunu yi̱nang kan ma fa. mi kamadu chi ma fwatu ka le ki̱teli kutule yinu na ma nagang ki. ke yi kutule a ya rikaku ke yi kutule cha kakku ke chi ni baditu nima nang kin yi̱nang kono a ya mu kurkabu kono a ya mun naba bunti̱ke yi kutule a tarbu ka mun kurkabe ka mun naba buntuke yi kutule yi kutule nawu Kwama a tu a niniye yino ka yamu ma nagan ki̱nne ko no dumwar ka mu kur kabeye ka yamu mwa dumar ki̱nin yi kutule nubu ka nwedu ka le nutuchitu ka dadi yi̱nang yi̱nang yi̱nang kan a dakanang. ka mun naba buntuke ka yamu ki yi biriye, bututtugebu a ne nwedu yinang wu kane ni kono kaltanu a ne nwenu yinang kono wuka batuke a ne nwedun yinang a ya dine kwalan swanku yiya ken yiko a ya ka yikutule nge, kono ka kayadi yire, niwu ka nwe yi kutule ka swan chi mu fwaditu yinu ka ya dukur we duk we kakku kwamang nan chi a yo yi kutulen a dakan ka wule niye ka medu yinu ka swandudu dine ki̱ne <hesitation> ma milaku kinin yi kutule yinang kan a dakang nan chi a yo yi kutule a da ki ma nagang ritu nabwen we fanti dangti dangti dinedu Kwama ayo chiye a yin chi a datu a yim yinang kan madan kinin yi kutulenu yinu tin mi yal nidu ka yenu miyan yi kutule yinang kan a dakane nge nububu bu a kaw ng ke kutule nu we nabwen we kan niyadu we yikai fantiyan ka wule nube ki̱ badu ko ta miyadu yinang kan mu fwa dan a lim chi min yinang kan na nga beti nlwag a le chi min ka ki̱ dandu ko wo wo ti ngabu yire? mukaneni, a ne ki̱nin ng ke naba kutule ng ke kutule a me bi̱ yi kutule aya kan chi a ku be takada wo kutule a ngabe yinu a tan, a kuben ko ka miyadu. we fanti nabwen mayidu niya baskaku we bwana lo mune a bwa nu. bukamu a kuben be takadawu ko kai ko kano ng chi ta yadu yinang kan ki̱ke, we we fantiyu yini nabwen nabwen. a kube yi kutule yinang kan kutule ki ma nanang chiyan a be kanda a fi a be a miyan ko kutule nan yon chi yinang kan <hesitation> kan ma nanang ite swute yi chi dine a kuben chi kutule a ma to ng ke chi yaka mati̱n a dau we chi a dakang kutule a ma a le ki̱nin yi chiye ng chi a dau yaka miyatunu we yini chi a ka yiko ne lo kutule kaku mu yi wu kwama a nin ne na wo mwa man mwa man rikkake na wu tin kono mun yafile, mwa rikadukin kini yi kutule to nan chi a yo yi kutule a da yinang yinang, yinang kan mwa ma nagang kinang ni nga ni nga kuye kinin yi kutule dine yi kutule nan chi ka rikanide nan chi ka rika lo kutube nan chi ka makanidu kono file ka rikani nan chi a yo yi kutule. mi mila yi kutule yinang a dakanan